Zero, zato folo, roan-jato roa-polo, telon-jato telo-polo, efa-jato efa-polo, diman-jato dimam-polo, tsôtan-jato tsôtam-polo, fiton-jato fito-polo, valon-jato valo-polo, sivan-jato sivy folo.